<noise> Sokatra, sokatra de maro karazagna, misy sokatra mipetraka an-dranomasina, misy p- sokatra de mipetraka aminà ranomamy, izany hoe agnaty ala izy mipetraka aminà pesapesan-drano, izy a dia managna fahaizana manokana sy manam-paharoy koa izy amin'ny fanagnany an'igny takony mandrakotra ananjy igny, igny a dia ahafahany miady am'fahavalo ka raha ohatra zany hoe misy fahavalo manambotra ananjy dia misofoka agnatin'ny takony igny aby si vatagny manontolo na i tagnany na i ongony dia sy azom-pahavalo i dia akao izy mivony.